باش تطبخ الرز فانت بتجيبه وبتغسله تحت مية باردة وبتحطه في جدر وتضيف عليه ملح توابل اذا بتريد و بتحطه على نار لبين ما يغلي شوية وبعدين بتغطي الجدر على النار من عشرة لاتنى عشر خمسة عشر دجيجة مثلا على حسب النار. و <hesitation> بتتركها شوية جبل ما تفتح الغطا وبالهنا.